E karazane ronono, izy io zany da misy karazane roy avy amigne avy amigne zava-maniry de avy ame biby fa gn'olo avao koa zany tafiditra anatine biby zay, karazane ronono avy ame biby zany ronon'aomby, misy avao koa manao ronono ne soavaly va sa da ankognaia loatry e siron'izy io eo, da rononone zava-maniry rononone sôza zay e tena malaza hanaovan'olo ronono soja malaza amisika agny io malaza amin'olo aty io.